Bi ga̱ sa hen kwal hen ni muap hen shim nɗe lu ga̱ de men de muap tong niap yi, me ga̱fe lu ma̱n ɗe, muap la niap lu ba, muap la niap pe ba nfet ga̱ de di yi muap de pap pi muap la arap men gok nruu sem, kong ga̱fe gok la ruu suk kuma la gu yil de ga̱ tang een, bi le ga̱ keleng a̱a̱ pe la muut, a bi nfet ga̱ de arap mutani, jel muap ga̱ riap ko ka war muap, ga̱ kum gwen pe hok ɗe ga̱ dong yi, dip la jap bi ga̱ de muap tong gwan muap ga̱ war nkwa, nɗe gurum tong mana ndibi ga̱ pet ngong, tong pet may be pet a got hok tong liak, jap la di na̱ pa̱ na̱ muap la met mang Da̱a̱m pe hok ga̱ keleng pe la kat gok la ka gok kuma ba wai ni kat gok hot an ɗe pe ba, da̱a̱n la bi ga̱ mang mak hok vwan sa muk ba, pet gong muk nibi hok ya ni. Ni ta̱ bi ga̱ sa̱ muap ga̱ nlap dakdya hi, muap ga̱ map ka war ta̱ dong, de muap ga̱ man yane ni ga̱fe sa gok tong dinga ɗe ga̱ tong ru yi men ba. Nie ga̱fe fet na̱ ko fet la at ga̱ de tu gurum yi, tu gurum ba ai mang ga̱ tu gurum ba. Bi ga̱ sa to muap la shin muao ga̱ map de ga̱ dong yi, muap ga̱ map de ga̱ de bi muk, de ko ma̱ ga̱ saan ni, ɗe ga̱ dong yi